Asshahar al-badora aktar batas hubas Shari atnashar Shan asshahar da foga badalaat, wa aktarannss at musafirin kula biju tillagum behum, nadum wahit tilgu sinin mallagetu kula wall talata, kula Fisshahar da bi hawil bilga batala zene da biji tillagu bennas wa til-anasu gadimku wa tishifiyal.